भूरा रंग भी बारह रंग में से एक रंग होइए। छे भूरा रंग के इंग्लिश में ब्राउन कलर कहे। छे गुलाबी रंग ज्यादातर बच्ची सब के। पसंद आवे छे छोट छोट निक निक। बच्ची जो होय छे ओकरा के पसंद आवे। छे भूरा रंगगाढ़ा होई छे।